<hesitation> Raha ty bôka mivôlagna <noise> kôa nandraha hoe mamana rano amin'ny plasy agnambo zany hoe zany <hesitation> hafanagna ambonimbony hely zany de possible hampangotraka rano par contre le plasy ambany zany mila hafanagna ambonimbony zay vao mangrotraka, mahatonga zany mbalôha différence-n'ny le altitude le ambony zany <noise> somary hoe tarataratra masoandro kokoa, mafana kokoa, hitahitan'ny masoandro izy isan'andro de zany mahatonga azy môra mafana par rapport amin'ny ambany tsy de hitan'ny masoandro de mety ambonimbony zay vao mampahafana rano. <noise>